X̱iꞌk nak nap bela tsama dën nap gwiylá ti konej xnuse xnuse c̲h̲oꞌn konej o tigolba yor mdzin xnuse c̲h̲oꞌn manu xkëꞌ manu kareldoꞌ bala chib dze mdzin nak ic̲h̲ë ndzis ic̲h̲ë xnuse xnuse xiëp manu lo yag nak mx̱iꞌdz nak nike igaꞌda man loma inaꞌsma ic̲h̲ë nak tortug nak bay tortug tsëwaga dze sinda man ngiaꞌlc̲h̲e dze nak mx̱iꞌdzna, konej y ndzis y mdzin xnuse c̲h̲oꞌn man nak ic̲h̲ë palom ic̲h̲ë, ic̲h̲ë ngup ic̲h̲ë, <noise>